أكثر الأيامات اللي نحبها من صبح للمساء هي الأيامات اللي نمشي نتفرهد فيها، اللي نمشي مع أصحابي، نمشي للقهوة، نمشي نشري حوايج، نمشي نعمل فيها الحاجات اللي نحبها الكل، من غير الظغط نتاع الحياة، من غير التفكير في الدراسة، من غير الحاجات اللي توترني، -احسن هذيك- أحسن أيامي تنعدي فيها من الصباح للعشية وأنا نعمل فيها حاجات نحبها.